Faturu ladde, Dujire, nganga, be gilangero be bodde. dido waada chaka mabbe ngam di do narra masin wala fitina ha chaka mabbe.